عضوي خواړه په طبیعي ډول کرل شوي وي. پکې کیمیاوي سرې یا درمل نه وي استعمال شوي. غیر عضوي خواړه اکثره وختونه مصنوعي مواد لري. عضوي خواړه صحي وي، خو قیمت یې لوړ وي. د روغتیا له پاره عضوي خواړه غوره انتخاب دي او بايد همېشه وخوړل شي.